Jifwembe, wewe kindo cha maisha mecha nii, ahandu vandu vakiha handu hamu. Koleimba ichwanya ena nigaye ena ihira, mira kindo kirwe nairera kenyi vandu vanalomia ela muongo. <hesitation> mkalaghaa na kindo muhire, kule kwanumba kuvona mwaghenda kighira kindo kileghe kihiri kifundu kilee. Kifundu kire, iwie kiviree kivechendiuka na nakire pandiwa. Mira mkhaghera vandu vaghire ire mbane findo firerera na mongo va- vanduvaracherera keheni maisha voche vamichao. Mera wakati luhungi naahao kihichwanywa hai kulighe vanakole ni mbare atavandu mulungwe nabho, mwake vandu vya mwakeni haghire ililulua ho. Ukaenda kwaoro mwarara mwerera mwingi chwanye, <hesitation> mkaelangana kindo kwagenda kwahiyo, wa muda uya uwepangia wiree, ilemba nalemba naho hang'u takula ghetu ndo uro- ako- akuviri kunavikanika, wakuvurie kho ukawichinakuna kandu kidigha. Ukaghenda akakunika lungu maisha micha mira kwakulenda enjoy ngama hangi ndengebhura hangi kuka- ukavachia phafo kwaruta kaduti. Iwe thi mecha mecha wechiende kichiende irafurana <hesitation> vandu vaachiani nihiana kwaku kakichivu kichivu tai yaniiana mira kole mwamwa mwamwe- mweiri mweirikiana ukamlagha na kindo kihiriki kihiriki na kihiri kifundu veleghe. Nakunu niki kindoo rwaarikuviria kuvika kunii hang'waa kutashe hang'wa tata ata kole gheo naghifunghe hena familia. Imwache nyuvana mbakwii, mbakwi kuichwa, mka aki akwikiichwa. <hesitation> Hakia bupambe nikyavoleka bathi uongo maisha mechaa